<noise> yex nak tib guꞌn nix c̲h̲owma, tiemb or xgaꞌ or yu yex or knu nak or lëꞌma c̲h̲ow yex, saꞌnda lëꞌ tiemb or giendu ndzun yex nika giendu gowma. Yex c̲h̲ak c̲h̲owma xkisa nonga sdzë las giat gana c̲h̲ak c̲h̲ixkwaꞌwu lo x̱oꞌbgiꞌn yex xiu giꞌn xiu lowu, dzekna xka nix xdoꞌwu or lëꞌma gowu, bay naꞌ saꞌnda diꞌltsa tsuda giꞌn lowu zakná nika nixdu loxna gunu or c̲h̲ixkwaꞌwu tipta xnená tsu giꞌn lowu. Xnu c̲h̲ixkwaꞌwu xiuwu lën gian lay loxna xiu giꞌn lo knu, ga dzekna c̲h̲uslo sdzunu lën gian axta tselo tsunu wen wen, dzekna xka lëꞌwu c̲h̲ak x̱oꞌbgiꞌn, ga dzekna zakla gowmu sëwu las giat o zak sëwu las giat chog par dzekna xka lëꞌma zak gowu, nakbey diꞌltsa xkuꞌn sdzaꞌl ldoꞌ kad minn gow gu'n nak yex, ber nonga or yu yex nak or zak gowma yex.